E mi no viægio quæxi mai, l'urtima vòtta son stæta à Romma e son ghe son stæta trei giorni ma l'é passou ben ben za. Unna vòtta anava in gio ciù sovente e oua me ne stò ben ben à cà.